היא מן אלאפסן מא יכוןש מתאפ’ל בזאף ו מא יכוןש מתשא’ם בזאף, יכון בין ובין חית האדאכ אלתפאול כתר מן אלקיאס מוראה כאתסתעדם בחד אלוווקע’ אללי יقدر יח’טמק, ו עאוד תאני האדאכ אלתשא’ם כתר מן אלקיאס כאתולי דימא מתשא’ם ו כול אלאנאס כיישופוכ פדהאד אלשו’ם. פהי מן אלאחסן ווסט, מא תכון מתשא’ם מא תכון מתאפ’ל.